நைஜீரியா இல் காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது. நைஜீரியா இல் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது, ஆரம்பத்தில் அபுபக்கர் தஃபாவா பலேவாவுடன் முதல் நைஜீரிய அரசாங்கத் தலைவராக (பிரதமர்) பிரிட்டிஷ் பாணி அரசாங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது. அப்போது நாட்டில் 45 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை இருந்தது.நைஜீரியாவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உள்ளிட்ட ஏராளமான வளங்கள் உள்ளன. இந்த நாடு கண்டத்தில் மிகப்பெரிய இயற்கை எரிவாயு இருப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தியாளராக உள்ளது.